Izy ity, natao hoe valy tonga lafatsy zane ty amaay agne e, mariazy tonga lafatsy vata- vitan tinava vita sasa agnombe reke. Kobatroky e raiky, ombe raiky, zay zane ty fomba ay tandroy. Valy tonga lafatsy re amizay satria voa-tsodrano i ray naho renine zane reke. Zay zane ny solona mariazy ty amaay agne.